أفضل طريقة نبدأ بيها نهار بتاعى هى أن نصلى الفجر حاضر، وبعدها نمشي نجعد مع ماما لين نحضروا القهوة ونشرب القهوة حنا نحكو روس حليبات نشرب آآ معاه عصير ونعدي كشكورك بالزبدة ونحكو على نهارنا شنو نحبو نعملو فيه وشنو ما نحبوش نعملو فيه ونخطوا لباقية النهار، ونحس روحي هادية ومرتاحة ما وراي حتى شيء.